Sj meyj sene twanyi na obiara nyim me na minnyi sika a, munnhu mfaso biara a cwc do. Ntsi sj mebjyj ckyerjwfo bi na mo ho atc me a, anaa meenya moho yie a, cno mebjpj akyjn dj nkorcfo bohum. Nkorcfo hum a cmmfa sika mberj me, mo wc me sika na meenya moho a, adze biara mepj dj meyj biara mutum meyj na m'asetsena so kc yie ma me, djm ntsi mebjpj dj mebjyj ckyerjwfo a moho tc me anaa meenya sika.